Le kajin haharoi ne nouk poaj tagoan. Poaj tuku kekerek ua man hatani tuk kekerek ua man luk <noise> posei i Skotlan <noise> Health Centre, <noise> kaua tagoan posei e lia heh, <noise> be lia kajen e gum be lia <noise> hatatei gui Petats Primary <noise> School. Luku kat Grade one <noise> tuan nu Grade 4 Petats, <noise> ba turu Nineteen Seventy-four, hamunasin tagoan e lam be me lu e ne lia, be lam e la nam Madang, be lia hatatei sai gui Madang. Tuk ka uan e heh, be lia ku mei taka pass mui <hesitation> exam tagoan. Mei taka la u turu high school be lia kuj ka pasi nouk. Be lia kopis poij e gum pinapo <noise> be lia be ka gui pinapo, be lia kui e nouk a mij toukui, mij kain toukui tuk kaj en, mij toukui te kui ua ri kui, tena hoat war, te kui me ru tsinih, jia te pil me ria lak, te pil me ru kilak u tapiok, <noise> na sah min hai toukui sai tuku kat en pinapo. <noise> A min toukui te kat er i pinapo, <noise> le la nom i kui, <noise> la nom i kui bet na beir mue kui, la nom i kui bet na <noise> lep e nom u poos, lep e nom u tapiok, lep e nom min roi <noise> te tuan ni taguh e ne lo tara poaj ni mamur, te kui, <noise> te kui e mua lo a luma tara poaj te la nam <noise> na min sa <noise> sai min roi te na lep e mulo, hare no watoh te tuan taguh e nou elo, ten kaj se moa lo a luma i tamulo. A min toukui ni pinapo, hare na, tena kui ua ri kui, le na labut u nom, hagagaos e nom a kui, be lo te beir i nom, beir ne nom u tapiok, beir ne nom u koukou, beir ne nom u karahai, na sa sai min leplep te tuan lep moa lo i kui. Na te ka wa goan i pinapo, a min tou kui ni ien e kaj e goan. Min toukiu has tena hoat war, le hois e nom a sitiring tamulo, hois e nom ilali, hois e nom u tsinih be lo t ela nom, be lo tena hoat a nom. Tena hoat wa mulo, le hois not se nom a hasop i tamulo ba hasop tamulo tena les moa lo a sah a ien, tena les moa lo i tasi. Min poaj has ni ien, min toukui te kaj ri pinapo, toukui tara community, re kui se ru a min toukui te tuan ni hagagaos e ria a pinapo tariri. Pinapo tariri mas gagaos ni toa no, han u luma tariri mas gagaos nitoa no, tara tou kaka tariri pinapo. Tou kaka ni pinapo e helhel ne na tou kaka te ka wa ria tara mes a pal, pal tur tolala. Tou kaka ni pinapo e raeh sapang nitoa no. Raeh spang me na sah, le ka me nom a poaj tamulo te tuan kaj moa lo mij toukui papal tamulo hare na le la nom i latu be lo tena his i nom, be lo te ngot kapu ne nom sah miji roi te hulung ur, be lo te ketep e nom e ru, hakonan ne mum e ru. Mes u poaj le tuan ni hakej ni la mom i manguru, be lo tena paiawut u nom, ngets nom paiawut, tatei taguh e na han a luma i tamulo. Na mes u poaj le tuan ni ka me nom hakej tena ngets moa lo a luma tara, <hesitation> roi tara luma tamulo. Sol e lo ngots e nom a luma tamulo e mei ta raeh wam, le la nom bet na ngets e nom u roi. Roi te tuan taguh e na a sah a pal tara luma te nome no. <hesitation> Min toukui ni pinapo, ka me nam a ka para te kaj e goan i pinapo, hare na, tara tou kaka i pinapo. Ka me na mij toukui te tuan taguh poij e ne ri te lu me ria ri ji pal tara rako, hare na le na hoat a nom, na les e nom a ien, be lo te ha skel e nom, bet taguh poij se ne lo. Mes u poaj le jimou nom a toukui te ten hare na te, kokoen ua mu lo, be lo te kaj e nom a kokoen, be lo tena hahual ne nom. Si te la nam rangat sil na kokoen, hahual nin, ba katun te hual na kokoen be lo te lui nom a ji rako be te ten taguh na tou kaka i tamulo. A tou kaka ni pinapo e raeh sapang nitoa no. Tou kaka ni pinapo, e lo mei tama ka mea katun e tatei hare nam a jon momoa tamulo, e mei. Lo pais, lo pais han a pinapo i tamulo, je han a luma i tamulo. <hesitation> Te ka si ua ri pinapo mij toukui te kaj er, toukat turu kilalan, puh!, boak haraeh nitoa no. A poaj nien, le mas hois haraeh kuru nom. Sah a ka u kilalan, mas hois e nom a gu, hois e nom u bulei, hois e nom u paiawut, le hois e nom u rako, na sah sai a ka te ten hois e mulo. U kohel, hil e nom u kohel, ngej e nom u bulei tara gom, gom mua lo a rais, na sa sai min ka te mangil e no kilalan. A poaj has turu kilalan, a poaj ni kikisal, a revan e kikisal nitoar. A revan e kat ar be ru te sararokor te kui me ria ru a mij toukui <hesitation> tara poaj turu kilalan. <noise> Te boak hamas ua nu poaj turu kilalan, lo ngot o nom te hituk wa rim a revan tara poaj ni nen. A poaj ne nah eiau a poaj te lu e ria ru molmol. Ba katun te lu e na u molmol tanou. Katun e lu e no molmol tanou, tara gu, tara rais, na sa sai, a kokoen na sah na sah te lu e nou tar poaj tur kilalan. Eiau a min toukui ni pinao ien. Min toukui ni pinapo, a min toukui a min raeh, na min toukui ni pinapo e kaj e <hesitation> ruru, e kaj e goan, e kaj e riri, be ri te kikisal nitoa ru tara mamajin a poaj. <hesitation> I pinapo has <hesitation> pinapo has e <hesitation> lam e ka me nam a toukat te hi ngotngot war toukat te kui me na katun a toukui tanou, be ri te na kui er a sah toukui te kaj e la lou, sah toukui te mangil e nou. Sol a katun e kui na luma, ri na tAguh si ru te kui me nou a luma, sol a katun e ngoh e nu karanas je kats e na seawall e ri na taguh si ru, tou kat ni ien toukat ni ngotngot, toukat te soat me ru tiam tara mes, e raeh sapang nitoa nam i pinapo, na poaj te mat si wana katun i han a pinapo, toukat te hi sosoat me ria tiam tara katun e kaj er, toukat te taguh me ria mes. Sol a katun e mei ta na ji rais i luma, na haso eiau soat el te ka nu tiam. Sol e mei tun ji suka, hual e nom u suka, be te soat me mul i luma tanou be eiau te tuan na taguh e na revan e la rim tema teptep er tara poaj te ka na ien. A poaj tara mat e mei ta poaj te hahaoan wa mulo jia poj te kui wa mulo, a poaj te hanai me moalo wami i kui, e mei. Kani ien e goagon o no, goagon turu goagon. Tara sah lo mas hajiji ne nom a katun te mat a lan. Katun te mat a lan Eiau kum ka sai gon me nou e ri, eiau kum ka sai gon me nou e ri tara poaj ni ien, tara sah a poaj tanou e kap a lan ne ri mas ka me ru ngot hatatei tara poats te ka na ien te mat wa na katun. Te hingoh hakap war, e ka sai si me no mes u kakat e ka no. Kakat te ka na ien a katun e kaj e no habubul, haman tanou hat ne no heh, pal tara pal te ka rin a revan te teptep e rin habul bitein hamas er, be ru te kat hamas er a ji kanen tara poaj te ka na ien, ji kanen te ka na ien habang ne na luma <hesitation> luma te teptep a luma ni rorom e lu bitein hamas e rin. <hesitation> Mei ta kap ku wala ien. Tar asia nu hiningal has, na te hois ni simen war a revan na kat se ru kilalan u kajen tara poaj ni ien. Katun na natung s nou a gu, katun na hois haraeh i nou. Katun na hois e nou a sah a ka te tuan hois e nou tara poaj ni simen. A katun be eiau te tuan hanen haraeh nou a revan te la rim tara poaj ni simen. Eiau a toukat turu sia hiningal te soh ua nou han u sovot. Pinapo, a toukui a min toukui te kaj er, a min toukui te hia tagtaguh war. A toukiu te hia tagtaguh war, e raeh sapang a no. Ka no min toukui te mas kaj e riri han a pinapo tariri. Toukui ni hagagaos, toukui te ngot sin me ria mes toukui te taguh me ria mes, a toukui te haso <hesitation> toukui te <hesitation> taguh me ria mes, na toukui te kaj e mulo te ten taguh poij e na munatun tamulo, han a luma i tamulo. Sia u poaj ba sia katun e la no be na hoat a no, poaj te na hoat u, be hamuk e lan a sitiring tanou, ba sitiring tanou e ruk u lan iogil, poaj te na ka ua sitiring tanou iogil hasop e kai iogil, ba sia ien e lu no. A ien te ka na ien, a katun te ka na ien e les em a ien te ka na ien, be les e nam be les e nam, bi popoan tara tou les tanou tara ien te ka na ien, ba korau e jap e na ien te ka na ien. Poaj te jap mea korao a ien teka na ien, ba katun ni ien, e les hamas a nam a korao. Eiau mei ta natei u a korao te lam, te les iu. Les hamas e nam, les e nam, les e nam, les e nam a korao, be iau e les e nam a korao, poaj te la wam a korao, korao e tusapang nitoam be la nam be me kot e no mou tanou. Poaj te kot mea korao u mou tanou be kosos o no. Poaj te koso u be jibil poij ne na korao. Lu e nu kilat, be pus e na sitiring. Poaj te pus meau a sitiring, be eiau hakij sai na mes a ilali na mes a hasop, be hamuk sai no. Na poaj te hamuk sai u be iau hoat a no, be les e na miji jiien, les pa na has, les, be iau e les pasi no, les pasi no les panahas a miji jiien te hoat iu, ba poaj te hoat hakap u, be eiau ka me nu hakej, eiau ya sua poij hamas i pinapo. Poaj te sua hamas u i pinapo, eiau e <hesitation> eiau e sua poij hamas i pinapo be mamah a no. Poaj te mamah u, ba u liho tanou e pas a no, mei ta tuan ni gamut poij miu liho tanou. Bu liho tanou e pang sapang a no, poaj te pang sapang u liho tanou, be sua pasi lan. A revan i rangat has eiau, "Eih le tuhan mum i yah, le hoat a mum", a katun e mei tun u borbor, tara sah eiau natei u liho tanou e pas. <noise> Te na sot u i pinapo, hihin tanou e rangat eiau, "Te ka ria miji jiien", ba katun habilbilin ku e no baku. Be eksin ku me na katun, ngot wam i ien tur liho tagoan. Hihin tanou e ngot e no liho, "E sa nam", "e pas a nam u liho", "Aah, ke pel kat me ri yah". Ba katun e habilbilin e no liho. Peik me mul a tara jon, katun te natei ni hos e na jino. Be ru e peik e rin eiau. Ba katun te hos e na jino nah, e gagas sin e ne iau, be hat e na masal, "Na hol touk e mum ji mali be lam te kora nam." Poaj ti kora hakap pas u ru, be iau tom hamas ne no liho tanou, bu leho tanou e gamut poij i no. <hesitation> Poaj te gamut poaj u liho tanou, be iau e gagas a no, aah. Tara sah e hare ya, a u liho tanou e <hesitation> ka te ka na ien e kat eiau tara, e kat eiau be iau te hare ne hagagas koru eiau te pang u liho tanou, te pasas u liho tanou. Nu mes u poaj ba sia katun e la sai lan be na hoat a no, be na hoat a no. Poaj te na hoat u ba balan e takai nam, balan e takai nam be kat a no ba hatal tanou e tapat a no. Poaj ni ien a latu e la ni kuhil. Hatal tanou e tapat ia ta pil kat u a katun te ka na ien, tara sah iau a tiarik has, iau a tiarik. Be kat a no, be iau e hatal tanou e jia bitan eiau be tom ku na tur tsinih. Be hakei e no tsinih, be lah sin lan a halas, poaj te lah sin me lau a halas, bu tsinih te guail hamas si no. A masal ti galas am, i ngot longon tun te kuku u. Poaj te kuku u be ru e sua rim be rangat ar, "E si nah", "Oih, elia ba ien", "E sah lan", "A hatal e tapat a lan", "Ku tsinish i yah", "U tsinih te guail hamas lan e heh", "Halos e nah". Be ru e sua rin be ru na les e rim u tsinih tanou, be les hahikut be rim i tanou, nil boi e re iau a halas, limas er u tsinih tanou, be iau e koas. Poaj te kuas u tur tsinih, be hat hainpan na tara masal, masal hat er eiau, "Sua hamua pan nu, tara sah latu e mol balan no ne karan no". Be iau tiarik te ka na ien sua hamas a no. Poaj te sua ua lou, <noise> ba masal e hat er eiau, "Mes u poaj, komin ngot a balan e takai nam be lo te hoat pasi nom, komin ngot a balan e la nam bete hat ne nom u tsinih tamulo e tuan no. Le mas hakej e nom, mes a hatal mes a halas e mei ta hiring hatuan u, le mas ka me nom hakej te ka na ien. Te hatane nam a balan, sua pan i luma, sua i luma, sua i pinapo, komin halos." <hesitation> Eiau <hesitation> haroi tara katun te ka na ien. Mes u poaj, ba mes a katun e na hoat si no. Poaj te na hoat u, be iau e hoat a n, hoat a no, hoat a no, be iau e les se na sia bake. Les e na sia bake be iau e tutu no, ta pil kat sila meau a bake te ka na ien. Eiau e tutu, iau mei ta la mea tu kilat, mei ta la mea tu lahot, be iau e tutu no yah ta pil kat sila meau a bake te ka na ien. Be les pas e nam <noise> be ngongok e na masal, poaj te ngok meiau a masal, masal i sagin lam ba bake e takuij e no. Puh!, hainpan nitoa te takuij wa mul la lo, le ku mei has taka ka me lu mangil tamulo, aah, mangil tagoan e mei has ta ka wa li tamulo, mangil tagoan e ka lan a tara ien te mas les e goan, mangil tagoan e mas ka na tara ien te ten nen, te ten nen hanen e goan a family tagoan, aah. Nu sia u poaj has, ba masal e lar be ru na <noise> sem hamas ar <noise> be ru na sem, be ru e sem-sem, poaj ti sem hakap u ru be ru e hat er a sia pean, "elo ma kat be lo te pias boi nom e ri u uel. Lo ma kat be lo te pias boi nom e ri u uel." Na pean te ka na ien, a pean a hin haman kuru, hin haman kuru, aah. Kain pean te tsine e mua lo sah a ka, iau mas kat hamas e nou. Ba pea nien pias hamas e no uel, <noise> pias hamas e no uel be na tom na turu lio turu uel, tom na tara litus turu uel, be goos <hesitation> e no uel ba <hesitation> uel hovot e rurus u rim i kopu. Poaj ti rurus wam a min uel i kopu, ba masal e gagas sin er eiau. Poaj ti gagas u a masal, be iau hat e na masal, "Mi mei ta ten kat me mua kain ka te ka na ien, mi mei ta ten kat me mua tou pias te kat e gu lan, tou pias te kat e gu lan, mi mei ta natei me yau". Be iau kovi poaj hamas a lan ba masal hat er eiau. "Gon hovot pan em u uel be lo te hakei nom, be lo te teis boi nom eri hovot u uel." Ba pean te ka na ien e gon hovot e no uel be teis e no uel be molmol ne no uel tara masal hovot, aah. Eiau a min toukui te tun ni kaj e ria ri pinapo, a min toukui nien e tuan kat e riri sisia na min toukui nien e taguh e nam e ri u katun i han a pinapo. Poaj has te ka wa riri pinapo, sia has a toukui te ten kaj e ria i pinapo, a toukui te kaj me ria toukui tara Junoun. Sah a ka te mangil e no a U lotu ya kaj eri, eri e mas kat se ru iau. Sol e mangil na sah a ka te haso me ria tara lotu, eri e mas haso ner eiau. Ri e mas haso ner a sah a ka te mangil e nou, aah. Re mas kum tom kapu ner sah a ka te mangil e na Church tara pinapo i tariri. <hesitation> Eiau a min toukui te kaj e ri han a pinapo i tariri ien. Na mes a ka te tuan ni kat e ria ri pinapo, a toukui te tuan ni taguh e mua lo a katun te pilolas a nam, katun te mei tana, tuan ni tatal u, katun a pegon, katun te mei has ta tuan ni ngot u. Eiau has a mij mes a mij toukui te-te-te tuan ni kaj e ria ri pinapo te la wa riri pinapo be ri te na, hare na, sol ria ru service, aah. Re na no e ru a katun te mei ta tuan ni kui mea ta toukui, na haso e re eiau sah, kanen, je na haso e re iau <noise> u hasovo, te tuan hasovo ne nou, jiu ka ni haparak te tuan ni haparak me nau tua tanou, jiu ulan te tuan ulan e nou ta-tara poaj ni soh, tara a-a bong. Eiau a min ka te ten min toukui te ten-min toukui te ten ni kaj e ria ri han a pinapo tariri ien. Mes a min toukui te ten kat e ria han a pinapo tariri ien, toukui te tuan ni kaj e goan, te sal me ria, sal me ria monakotolan. Tara sah monakotolan tariri e mas gagaus nitoa no taaru mamajin u poaj. Monakotolan e mas kum ka me no limut, eiau a pal ni riput tar masal, eiau a pal te huas e ria, eiau a pal te soat o ria revan. A monakotolan eiau a pal te mas ngot hamua er a revan turu mes u pinapo te ma sot wa ria ru tara pinapo i tariri, aah. Eiau a mes a toukui te kui e ria ri han a pinapo i tariri, tar toukui te hagagaos me ria han a pinapo i tariri. Eiau a min toukui te kaj e ria ri han a pinapo i tariri ien. <noise> Sia u haroi, haroi tara sia pean, a pean e la be na pias e no roi, na pean teka na ien, <noise> e mei ta longon miu bor te kaua na titi tanou, na poaj te na pias meiau u roi te ka na ien, ba sia kalan turu kaut e gam e ne eiau, be eiau e pita seh na taru kalan taru kaut, ba kalan taru kaot e tapeok o no be eiau jipuk nam i kopu. Paoj te jipuk wa mou i kopu, be eiau e kil lulu e na a balan. Kil lulu e na balan be ru e kat sep er eiau, be eiau e toai poij i no, be ru e hat er eiau, "Lo mas hatuan nom, hatuan nitoa nom te pias wa moa lo taru roi, le natei nom, a tou mat i mei ta lu ku mi kopu, a tou mat e lu e ri te jipuk si war, i yas taru roi Eiau u haroi tar sia pean te, toukat ni gali longon. Toukat ti mei ta longon mea u bor tar kaua na tete, aah.